Mi mari sembe cede So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde heɓde toɓɓere njiyngirde ndiyam. Ko ndee, ndiyam o waɗataa njiddaade nguurndam ngal rewɓe ngal nde o waawataa waɗude ɓandu-ɓandu ngam waɗude fiyaangu e ngal leydi. Miɗo waawataa waɗude ndiyam ngam waɗude njam ngal leñol ngal ngoni njiddaare ngal yimɓe.